Ba fu bi da chi ke dit ce ke ditce ke mbuob kashwu kitce, ke-e ba rdye ekubashi a a buu pire pire a a bii kijiimbuob kashu chuom nkyi a da chi a fa nshuam ke se eyen a-a mu ne buan a ko kambe ba kwan ekwan, ba kye oso akpe ba fe nshuan ene e-e ba fe nshuam, ba bi oso, ba fu oso o-chuab ben ke ditce andi ke nkyi ba chi bachi oso otong ben kr fang ke nki ba chi ba chi ke ditce andi na a bii kijii, oso o ban o, o ban bwan eyen ba da chi ba ja ofene e mu ochi o yip ben, ba been kirim ditce ke nkere kitce ba fe nshuam enen ba bii kijii, baned kafa kibam ba taa kambe kira, ba pem nr ba rii ba juo ee ba jwobe a shi a mu-muu e e ba buu ashi amumuu ba ta bari kira ba ko odo sama, nang ye o kped e-kabe nkyi nyi o chi o chi ke nki bi mu byi chiyi mbuob kashu a a buu ki rdying nki a da kan kpa achi a wunghe kpa okwa a song kiken birdying eyen, a a song kiicen birdying, ba rdyi kiken birdying enen ba kped ekpa biko dikan, ba kpa bikp dikan ba yip biem enen ba dim E-e birdying bi, fiimbi ba chi ba rdyi, kiken birdying ki fiinki ba chi ba rdyi ke se e, ba man e tce ke dikan, ba bii akwu ke dikan ba wunghe okwa nki ba kan nki ba chi ba rdyi ba tca nr nki, ke nkere mu ba chi bankponghe ene ke ditce, bakwu ba jyang, ba ram nki ba da ram ba a rdyi ke nkere ba a-rdyi ba jyang, ba chi bua esin ba chi bankponghe enen, e e bankponghe mbe tiem tiem ba tiem e e be bia ewube, ba wube nki ne nkponghe mu ba dim e da dii ke ditce andi, ba da cbi ke nkere mu baaman ba fyi ba da tyu birdying kikwa anyi birding mbi ba da rdyi ke se, ba wa e fyi bukum mbi egba e chad egbang enyi baa fyi ba koo omu enen ba chi birdying enen baa rdyi ba kyu mme ba jang, ke nkere mu ba kyi mme ba jang, mbe ba da tca eneng ba-tca te te e nkere o fyi mu ba chi ba ryi sare oned oto o ryi sare egbang kata ghrganyi, oned oto o ba a ri kese egbang dehkpo e e ba mu ne be-er ribe mbi ba da ri ki fi nki ba da tcr kijii ba kyi anyi ke se ba mu ba jang me be-er ribe enen ke ke bgbang-nyiachad ba a me okwa enen baned mbe be e ne okwa ba mě ba fe ke-e riribe enen ba kyu mme ba mu a rying ke-eriri be enen ke ditce andi te te. Ke bhbuo ke-e riribe anki nki ba mu a ri ki man ben echi tete ba byi egbang dehkpo ne din egbang dehkpo ne efe ne ba ri sare, anyi nang ye nang ye bonchi enen da ri sare tca tca tcang ba da ri sare <hesitation> ba dim sare e da ri ditce andi di-shuom e nnyi nyeng ditce dizong dibonghe, edu anyi ebonghe ke bida chi fum nke nke re mu mbuob kashu ditce erenghe a da bwung nesang mbuob kashu chuom mu a da chi, a koo oso sama, a fa nshuman eyen ne kucwu baned eyen, ba chi ekwan enen ba kye oso akpe ba bi oso o chuab ben o bam ben, ke nkyi ba chi ba rdyi, oso nke o da tong oned bukwob oso nke o da o bam chuom kibonghe nki byi fii bi man e-chi bi fii bi zim ke nkere mu a mu a fa nshuam oso o-pem ne wo, o fene oto nyi be mu bi rong ke nyi oso oo-sed be ka to ke banshuam eten ditce ndi dirun da chi a tca nyin o nke e, ke bě-e jwo atongbi jwo bo-o nyin eja ambu mbu oso o da pem ne be ke nkere mu ni koou fa nshuam bi man e-ri kanki oned o man e-jwobe o-ra dě kirum asa a fii mě nyi nda tca kiked e o, da chi atiring a, ti a kirenghe o-fu ene a sa a fii a chiom ki kichii nki kichi ne asa a fii a Ke be bi fii ri ganko byi fii bi nyiding kanki oso-ochi kanki ote ene bi kwu bi bam bi fu e e e y e-e nang asa a fii oba abang be dim ene nung mme nsed ben ke-eshuo kibonghe nki ki-chi baned bankponghe ba-be mbe ba chi bankponghe ba-tyung bichi, bichi mbi ba a-tuom nen ba jadang batyu ba fa ke ba a mutu ba dang e-shee bhan mben ba-be bankponghe mbe ba-chi bankponghe ba tca ke akan ebe kangkang ditce ba dang he e-tyu bichi ambi ditcr dibonghe ke burwam ebe, obonghe o-fuu biko bi fii a nyi mu o-rwom mbe akwu ba-dim ke akan bichi ambi eda nyi mu kese ba bua ba wa a kwu ba-koo ai o-ba kambe ne birdying kawu kichi o-re <hesitation> boo rim nduge biem o ba ga mbe ne mbi m-byi mbe ba chi ba rdyi o-buu ene nang nke o-fu ene biko bi fii a nyi mu oruom o-bu o-re biem ambi o-yip o-kam kambr akwu kr dikan kr o-nyang akwu ke dikan o-kam kambe kichi nki ba\ked eneng ki kede mu nki bire ki ba nyi ke di baa-juu oned mu o-da kye kambe birdying nyi ke dichi di juu a ke nkere mu o-buu ne tcifiring o-fu nyi mu o rwom, asa a fiu a nyi o da tce o-kyu ke se ba bua ba byi akwu ke dikan ba-koo a ba fu o ba kye kambe birdying o-ba kye kambe birdying baa-tyua kikom okuse ba fyi ne nki, nen nke iso o da pem ne oned o:fu kirun dě kyu ne da a tcr kiked e a kyu Kangkang ditce wo oned bise mbuob kashu chiom a a-buu a fa nshuam eyen a pem ne oso, a bua nr ditce andi a fe oso ke abuo osowo o-ban o, osowo o-puo osowo o kye o nki a da rdyi ke ditce andi ke nkere mu be e man te te tete ke atci nyin nen gbaad nyi. E muuchi bankponghr mbe nyin ne, wa ditce ekubashi ndi oso o-te atce ato nyi ko nyiaatce kr dikan wa atce nyi ba bi da jwom, atce kase ditce kase a kyu meaa tce ke dikan ditce oned o da kpu ke oshe a kyi mme a a tce ke dikan e-e ditce ba chi ba fyi ne okpuse ke oshe a-kyu mme a a tce ke dikan ditce ndu ko ndi ba da ko bira oshe a kyu me aa tce ke dikan nyin nen atce nyi wo yen a da fum a kyu a a tce ke dikana ke a tce nyin nke nki ne wa ditce ekub ashi kr ditce ekwubashi, mbuob ke ditce ekwubashi mbuob kashii chuom nki ke nkere mh ekwubashi ekwu ashi nkere oto egbang nyiachad be e kpa biko beedim ekwubashi wa nyi len nyi nen bi mu kpedeng ekwubashi egbang nyia chad e-e ki kwu kwa kyi dip egbang nyiachad n chi kifen o-obe be e-kped ekwubashi ekwubashi nkere to egbang dehkpo Eto egbang nyiri nyi ene je nki Koo ke na ebud nyi e-jie e-e n-chi kufen o-kpad e kuiubashi ke egbang nyiechat o maan nuin egbang nyiri nyi. o da kped obud oto egbang nyiri nyi o maan egbang dehkpo. oda kped egbang dehkpo. o maan dekakpo ne. dehkpo ne efe ditee andi de maan. nke ditee akwubashi. ditee ekwuba shi nki nen a a oned o o tce dikan nang o Ned obon ghe oo tee dikan baned mbe ba tea ekunibashi. bato mbe ba a tca ekwubashi. ba man e jwom. mbe mba a da ri kambe ke dikan ke akan baned. ke ditee ekwubashi. any bankagafem ba wa e da sube. ba wa e da ri birdying baned. ba wa e da fwu bikwon baned. ba da kped. ne ditu diitce mu diitce diikan ndi wo a chi a dim ke dikan. a da chi bankponghe eyen a kwu a tca kato onim kenkwua mu a-te amu abam o kan a da ked. a kwu a tca ba a-da-ked. ka to a tce ke dikan eyen a kwu a tca. ba da-fuu byirie ba da o o-sim byirie one oto nang ewa eyen ba da-sim ewa. wo a-fyi a ba kped e wonghe nki ki amu aring kirun baned ba to chuoo. bas-nyiung ke bakie. ba kwu ba Koo bakie ba fa ke bikwoon ebe. ke azin edu nyin nen nyi nyi a chi. ke na buan eaten mbe kantik ba kwu ba kie akpuga akpuga. o-ri sare mu o kabe ke akpuga bot o o kabe erenghe n-chi nkie bankponghe n-jia akpuga. nyi only nen a a akpuga aa ba. akpuga aa ba But bankponghe. a kan nyi ke dikan. bu zinghe mbi ko one oto nang a kye a kizinghe o o chii mu oshuuam akpuga. so azong baned nyian nyi nyi a da ri nang amu kese. a mu adu bankponghe eyen oned to o-shwom anyi nang agwo o o Koo. a tca. ke dikan a-fyi. oned oto nang aga fyi ookoo mu o bam bikwon ambi mbi wo akhi byi-i kan nyi oda kped e-rdyi so ara ri azong baned mbin a da chi ne baned bato ba da kped a ko bakie ba bang theory-fe ke dikan a be a ba fum. bukie bu kani o. ki mu ke-fii ene ke na bi byi e du nyi buan elen ba kwu ba chi kinin. o kwu o kie akpuga ba bab. o ri sare. mu o kabe ebong?mu o kabe akpuga akpuga a a ba ba kwu ba pem bapem. akpuga. ebong nki ki da chi wo a pem kiklum ne ki kan e chi?n-re kashuam. n-re dijie n da tiem dikan mme to n chi bikwon. ke nkere mu bi-e kan. mme to m-kyu nkped e-rdyi bifii bi chi ene. chuom nki nki ki-kped e be ne afani Kang ke bise m bi ten ne bwan elen nki ki ene. kee na bwan elen kantik achi ebe kpog kasngkang byein ebe gbaad. edu ebe gb aad e-fire ke akpuga. wo kwu da chi oduchiib a-te. a bua a da chi a-te a mu ne wan kese mu o o jwo kira a a da chi. ke nang Koko nke a da ked a chi kpog a shee A a-jian o-jwon a-shee a te akpuga nyi o ba yip. nyi o fii o Ning busong nyi mu o rung akpuga kibyi chiom ene nke. nki ne bwan eten. nke be bi-fu. oso o-maan o-fe be bubuo. chiom nki nen ne buan eaten. busong mbin bu chi bu maan